<hesitation> بالنسبة ليا <hesitation> لو متلا الأهل والأصحاب <hesitation> مجوش أو محضروش حفل زفافي بيكون بالنسبة ليا أصعب ش- شعوري من إنه لو مجوش ليا <hesitation> جنازتي ، <hesitation> لأنه <hesitation> حفل الزفاف بنكون أنا ندري عليهم وواعية إنهم مجوش، أما الجنازة يعني شي هادا مندريش عليه يعني فمفيش شعور.